No sõbraq piät iks olõma nii sarnadsõq, et na ütstõõsõ vahel läbi saavaq a mitte nii sarnadsõq, et nail ütstõõsõga ikäv om. Ma arva, et tähtsä om, et kõigil olnuq umaq arvamusõq, aga mitte niimoodu, et nä tüllü lätväq tuu peräst.